اللغات اللي انا اقدر اتكلمها وافهمها، <hesitation> طبعا اللغة العربية، اللغة الام، واللغة الانجليزية، اعرف شوية باللغة الالمانية، وكمان اعرف اتكلم اللغة التركية بطلاقة، هذي افضل لغة انا اقدر اتكلمها وامارسها بشكل محترف يعني.